انا تبانلى في الوقت الحالي لي راني فيه دراسة الإقتصاد والمالية هي أهم شيء خطر البوكا والاقتصادي هو أهم حاجة وليت الدول يعني تبان غير بالإقتصاد وغير بالإنتاجات لي راى تخدم فيهم وبالأموال معناها لازم باش الدولة تكون مليحة لازم الإقتصاد بتاعها يكون مليح وعالي.